Ekyindu ekyangaya wuzererayo erirya nibusara. Obusara erikolha obusara wukatsuka neryakya esingiri omuliro akabya abirihamba, iwatheka kwamaghetse, namaghetse ayo akalhungirira obusara nganibwabandu bangahi, neryo wukabya wabirithekako, amaghetse abibera, iwahamba eyisyanu yobu eyisyanu yakasolhi, iwayutha omwakikopo, iwutha mwamaghtse owahuhirire, iwandunga bikibya babiribya bighetseyetse neryo iwutha omwa nyungu yamaghetse owa berire iwalhabya thumwakaki wulhinde buhambe, bukabya wabirihamba, iwabulheka ebwaberaaa ngahabwa syadakika kumi nithanu, wukibya wukalhangira wuthi bwamabirihya, neryo iwabwihako, iwabuthelhulha, iwahamba esukalhi iwathekamu erilhungirira obusara nganibungahi, sukalhi yikabya yabirihikamu, iwutha omwa kyikopo, neryo wukabya wabirutha omwakikopo iwahambi wanywa